भारत हांगल्या लोकांक सगळ्यान फामात आणि प्रेमाचे जेवन मुझें दोसा आणि बटर चिकन, दोसा तांदळानी करता। आणि बटाटाची भाजी असता आणि बटर चिकन कुच रुचिक लागतां जे खावपाक लोक दुसऱ्या देशांतून येता।